لو كنت مرشد سياحي، كان بأخذ السياح أول شي زيارة السوج الشعبي، لأن في روح المدينة الحجيجية، وزي كدا، روح التوابل والبخور والأجواء بيخشوا جو، وبعدين بنروح نزور معرض الكتاب. لأن اييه <hesitation> نشوف تاريخ المدينة ونستمتع بالمنظر، وزي كده. وأخيرا بنروح لأحد المقاهى الشعبية.